Kuru, kawu migimiro awo kawoye niyi nottu matti. Kowu migimiwa mburo daa wurdengedea manun nonimiye, halngedeso kinderongedeso ngaayo notu matti. Kuru kawaye leturomguso, talimguso, halguso, ngaayo nottu matti. Kawu ti, migimiwa ayi nangando migimi? Mana adi kanaa kawu ti ti kamma, kamanum dinaye, kamma dinaye manimiyediwa niye halguso, leturomguso, ngaayo nottunga adi waajib. Halguso, leturomguso, deyediwo nonimi? Saangaa yawaye saangaaso. Yewaye, njiringaso wurdingaso ngaayo letromngedea, kulosinimiyediwa kowuwa letromnga fandimi ye nonimi ye. Adi loku kandimbe bada, do tumu kawuwa manimi, ma niyi kowu fuwunge ye nonumbu ngawunge ye nonumbu migimea, niyi naditun karinguwo. Ayimia kan halngu nonumbuwa di awo kadaa tiyin te hal kambe notta di, adi waajib. Ayimia fada tandimiwa, fada kari tenu tandimiyediwa klanumaro furtiriyi. Sofowu adi nangando fada tandimiwa, fadakaringa ndunaro akidnimia do tandimi.